حاليًا طبعًا أنا أشتغل في مهنة التدريس، أشتغل كمعلمة يعني <hesitation> طبعًا ما أستمتع بها معظم الوجت الصراحة لأن <hesitation> دوشة الأولاد هي اللي تتعب <hesitation> تتعب دماغي وتتعبنا في معظم الأوجات يعني، أحب الدنيا هدوء أكثر وراحة أكثر.